<noise> Nini mkaka tuka katundu, koluga uji, unukamu mani sinuwezu wako eleka chaye. Kakoluga uji, <noise> unukamu katundu. Ujiwane uji, unuka yanda. Kaka tuka senda, amanzi, pembu moto. Msenda manzi, suza sefulihane, nateka pa moto. <noise> Na torusu wa gudona, unukasere ngila uji. Na sukali, mwenge itakalua gumi ambili, kwa sababa anawansi ya kapelalu kwe shule. Inakoluga uji, inamu kakatundu. Nginja jukulundula yana, itiakudia. <noise>